Bines lilla an udi anin bines ak worabesatif dotati mana ishin dib yette won kulli hin nyatii aminen binesi worabesa wo akan yakaa bere inin jir hata ho inine won sun haja irra hinqabne amo wonsun lazima ho darget hin yakaa won ak horia fa ho inin quf qabate lazima deqe nyataa dotane won dudu afan kaye ilala dub bines sun akama an udiya bines laman sun.